Sanga tao acara amal ndia pertama ndia harus tentukan makhluk tujuan no target feta ndia, terus yang kedua ndia harus siapkan anggaran nanoka te sumber neme dana do estimasi biaya do terus yang ke tiga ndia harus kanu rencana promosi nanoka strategi promosi pesan yang kuat terus siapakan logistik acara.